هذا سؤال عميق، <hesitation> في <hesitation> المختلفة بعض الناس يؤمنون <hesitation> أنو القدر هو اللى يحدد مصيرنا، يعنى الأمور مكتوبة ومحددة مسبقاً، لكن الكثير يرون أن <hesitation> لدينا القوة للتأثير على مصادرنا من خلال إختياراتنا وجهودنا، وكمان <hesitation> من خلال عزيمتنا والعمل الجاد ممكن أن نحنا نغير مسار حياتنا.